Ülikoolih meile opati, et maailmah om umbõs kuus tuhat kiilt. Ma arva, et ligikaudu tuu niimoodu om vast täämbädsel aol kah. No või-ollaq om sis nii viis tuhat viil alalõ jäänüq.